Allo jirama? Ranonay zao efa tapaka nandritran'ny roa andro de mila andrio zahay hagnamboatra anazy fa tena sisy rano, na rano andrahoàna vary aby sisy aminay akato fa nefany i tsy mety amboarinay raha tsy andrio tonga! De mila onga aminay aty andrio na après midi de mila tônga.